Jwa'nta nwimen yes men ta nzomen reya', futbola'na, basketbola'na, volibola'na jwa'n yata nwin na jwa'n ya nryo lozona'na nde tiuna' xe njij re xina' na nde tuyna' xe njij remen na', ta nlixa gan, ta nlix perdidna nzo zaa ngioxey'na.